கான்கிரீட் உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களை முழுமையாக கலப்பதற்கான அத்தியாவசிய நோக்கத்திற்கு சிமென்ட் கலவைகள் உதவுகின்றன. இந்த பொருட்கள் பொதுவாக பின்வருமாறு. சிமெண்ட் கான்கிரீட்டுக்கு அதன் வலிமையைக் கொடுக்கும் பிணைப்பு முகவர். மொத்தங்கள் மணல் மற்றும் சரளை, இது கான்கிரீட்டுக்கு மொத்தத்தையும் வலிமையையும் வழங்குகிறது. நீர் சிமெண்ட் கடினமடையச் செய்யும் வேதியியல் எதிர்வினையைத் தூண்டுகிறது.